Zéro, dimy, folo, dimy ambe folo, roapolo, dimy ambe roapolo, telopolo, dimy ambe telopolo, efapolo, dimy ambe efapolo, dimampolo, dimy ambe dimampolo, enipolo, dimy ambe enipolo, fitopolo, dimy ambe fitopolo, valopolo.